Ēfara éni ucaméén bésiil yo babé, aw bémundum umuk yo jaraam ufaak, nurubul yo jaraam éséét, nusahoor yo nang miin nucaméén mé, nuŋaar éséfuno miin utaas yo jaraam éséét, nuŋayo ukaan gakarari nuñul yo jaraam éñul, nuwuhul yo ukaan nébool, nubañéén gakarari gagu ulitéén, nusiil musiléyi mamismé jaraam muñul, nubañéén uluw yayu ukando nuwéhéén jaraam ésupoor, nugubéén miin laab kun jaraam ñul kinding uwaléén nutébul ubang imbi jiŋaar jicoho